Aminahy magnokana, amboà tiàtiàko noho ny piso voalohany piso mangalatra de amboa va- amboà amboà zagny tsy sarotro atao izy tsy tsy mariry raha aveo môra ampianarina fa piso, e sarotro be ny mampianatra raha piso fa izy ze raha tiany atao fôgna atao aveo piso kamo, piso mariry raha hoagnina.